Lihha grilleh tulõ kaiaq, et sul es olnuq sääl suurt leeki, vaid olnuq iks ilosaq hüdseq. Ja tulõ kaiaq, et sul liha seest ka iks ärq küdsänüq, mitte sul es lääsiq päält kõrbõma ja seest olnuq tävveste toorõs.